Ny biby efa nananako teo amin'ny androm-piainako a de miisa anankifolo: ny saka izao anankitelo, ny <hesitation> akoho anankiefatra ary ny gana anankitelo.